Raha gne fahafantarako e vidine fiara vaovao izy amin'ny efa niasa, raha gne vaovao da magnodidididigny gne dimapolo tapitrisa eo zany, fa raha izy no efa niasa da eo mahatratry gne roapolo tapitrisa eo.